أني أحب النوافذ الكبيرة في البيت تخلي الشمس تدخل البيت تخليه تدفي جدور البيت عندي حوالي ست نوافذ تخليها كلها إطلالتها على الشارع وعلى مناظر جميلة بتريح البيت وتخلي الشمس تدخل يتجدد الهواء في المنزل، إنت شو رأيك كام (اا) كام نافذة عندك في البيت؟